Iya to manuk den manuk <hesitation> potong sola manuk kampong tepae to marassa na ke ito manuk kampung ke re di kandei wale kiolo king kangi ditambai sola ta wale ki <hesitation> ulla i ke dilambi mi to ki gerek mi pura mo di gerek to <hesitation> di kampai sampai tena kedo hyana tena kedo to di hebului mi di pacingi <hesitation> di paccingi tula na di <hesitation> paccingi tumai rarana supaya <hesitation> mabalo di kande tae di magigi kande di letu letu duka misi micuk to supaya nala ki sibuda kande <hesitation> ito bahan bahan na di ri parokkoi ke dinasui stumai kunyi <hesitation> anu piccing, campa, sola sia yaitudi pake anu tu <hesitation> di po <hesitation> bahan bahan na supaya marasa ditambai to. Ito alat na dipakai ani manasui stumai bisa kurin, kesimesa si manu kurin biccu bang mo yake batuai. Ke buda manuk kurin batua di pake supaya tena tin bollo bollo ku dinasu sula wainna. <hesitation> iyatu anu duka apa to. <noise> <hesitation> To di <hesitation> gerek manuk si batoa si buda <hesitation> den pa caran ta to susinto mai acara e <hesitation> ka botingaan acara si rimpun kapolota, pake acara syukuran ki atau lebaran lebaran to di anu di di di <hesitation> anu kani di sibuda di di tingkan metumai bisadukake di tingkanne di <hesitation> di direbus di rebus <hesitation> setengah manasuto mane di tunuk ki mari ditunui bisa duka di goreng ke morai di gorengi <noise> ano morai <noise> ki anui he rebus he rebus sii <hesitation> ki tea di rebus setengah masai karna kadake. <noise>